Yawa jagan jayale kana gata nemi kanta mo kanta badi thufa shinkabo golo, thughper shinkabo daye maga bara ta thūgthr shinkabon garo ko sira kaga tamani tamkumani gama chaman maga tala ta thūgthfor shinkavo gau ko sai gu chuhu shinkabormore, dage chuhu shinkabo ghiye ako marghini ga tava baraba ivi ivira tuhoba ivira tuhoba lumi kagu bara gan ko daye sira ka ga tamo taukumani atala gilgilda ivini ma kana ga ta sir chuhu ma uwi dabiaya thāgth gan ko daye gatara guggul da magu gugulda ivi chib gau ko daye kudth himya laka adikaanu dan kana guthāku, ga ta thūgthba gumia ku ga aram digumso magu thūth ba guthaku daga aron ko daye gata wula idiye ta mo thas daye sara ka idiye tami thās gan daye umdura chuhu chuhur siyabji gan ko taye dawan jar ta wo pangal, amma gura chuhu iviyan daye gadi to mo pangalna, daye ga ta thugthkadi shinkabon, thugthkadi shinkabo ghiye kata sudda kanda mo, umdi lakana a yirda shimkabon thāgthna jar takuchim taka taki zaman ganko daye ka jar yirda, umdulaka are chuwa jar thurka, thurka, ma ga bara thūrka gan ko daye gata pug ime ime ako kowa ma ga bara yird yaye dage gata yirda shinkabon bani daye ma sa ka gu yrda shinkabon thag ka shinkabon chiygan ko daye ga ta lawula daye ma hinya ko gan ko daye ga tara jigateda himyara ako ureni, a gam ga purdi dikan thāh gan ko daye masara ka shinkabon chi ka thār kle gan ko daye ga tala jidir. Maga jidi shinkabo gan ko daye ofata jiye, ma gala alye tab, tab, tab, gan ko daye ma ja gadi temi iyan ko daye ja ta kle, daye ma kana sara ka ja kle gan ko daye ma ga chidi ka pal gan ko daye a kumavigan ga chuwa chuhuwa dage gata chi hinya ma ka no sara ka ga chida himya chit ka shinkabo gan mo shawa ko daye aboheya shaya sudda ga ta wula shinkabo to pur ba kir, ma sara ka shimkabon purba kir gan ko daye ga ta wula makana ja udi yemi gag ko aboheya magu sudda daye jata mo monza ma sara ka ja mo anonza gan ko daye sira ka ga to mon dayu ga to uwi thukugha mogis uwi thukum chiridi trar gam ko daye ga ta la thuba magu thuba gan ko haye ga to junme chibok, chibok chibok daye ma kana ja sabiji gan ko daye bakku dar daye gar pur tikan jar pur tab, tab, gan ko daya shinkabon apurshiji, daye a ko zaman na thim koda sir zaman are ta zubani daye shinkabo daye mo umdi bolhdi tiyeni zirtim gan ko daye sora kamda both ma ait sinko gata wula kiyam na thūji pak, pak, me sara ka kiyana thuji gan ko daye ga to pur ba, ma ga four ba ganko daye ga ta hihiba daye uwihira pathur, pathur, pathur, aken daye ta jaye ata sada indiani, daye ma ka na ya hihiba thas gan ko daye ga to udi buchin ga usuhande ma ga wunanda gan ko daye jata sa biji yan ko daye gato uwi indir ga zammn ra thions kuda sir nasara ta zuba daye ga to uwi indir a gan ko dage ga to jida a ko.

Daye ma kana ga uwi kagala kagu pur gan daye thusangu sukarram kudd yaye thufen kagla ko gan doye ta bama chin ga ako suru thufeni, daye sara kagu pur kaglar don gan thā ka ga chini kum ga wulni thāthye ma sara a yemi iju bor agan̄ko daye ga ta udi shankabon rakagu kuchindani shankabonra kaha kuchinda um ka thamba ighi ra kan da gani daye ga to pir ko yemi ta bou da gani daye ma ga pur ko yemi la bor da gani daye ma ga pur ko yemira to pur da gan ko daye ga ta had di umtum gam keb gan ko aye ga ta wula yemine asadi asadi asadi ma sara ka yemi mo imi ko daye gara jigar shankabon a shankabon gan jajidibo ra tan jidawa, ma kana gra jigar tmgidi bowako daye gata wulhi yemi ehuwa kora ada wakowa makana yemi lihigan kwa daye ga ta jadi imemelaka ja wula fa wud thāye yemima sike gajiga yemini yajaga gajaba thaye gan ko daye ma sakara ka yemiyan sidi gan ko daye ma sakara ka yemiyan sidi gan ko daye ga wula shankabo thā ta ka kuda yemine ka chib chib taka, daye ga ta koda wulne, daye undura thum ara jara udi zayaye ma jar udi zanyaye jaja hau thā ta jugar sahidum man k daye for ta wule ma kana jak jugar shakuman tan jika sigmama daye negan chadi alaba tha shakabon tabawa anya tha aaye gadi yemi ga jak yemi ga jak yemi daye ga ta wula sakara ka shankabona jikiba parser ganko daye.